هلّأ هون في عنّا سؤال كيف بدنا نسلق البيض؟ في ناس بيفتكروا إنّو شغلة سلق البيض هو شي عادي وإنّو بسيط لأ مش صحيح، أوّل شي بدّا تبدء من إختيار البيض البيض الأحمر يُفضّل للسلق عشان إشرتو مفروض بتكون أسمك شوي بتتحمّل سلق، منرجع بدنا نحط بالمي تاعت سلق ال- البيض بدنا نحُط ملح إذا حطّينا رشّة ملح بتصير الئشرة تاعت البيضة آسية وما بتعود تنكسر هيّ وعم تنسلق بالمي السُّخنة فا لذلك منحط بالوعاء مي ومنحط البيض، أكيد بعد ما نغسلو و- وما منحط كتير مي ليرتفع فوء البيض عشان بس يصير البيض ينطنط بالوعاء الّي عم يغلي في مُمكن يطبّش بي بعضو وينكسر هلّأ بدنا نئلّل المي بدنا نحط ملح بال- <hesitation> بالمي عشان ال- <hesitation> البيضة زي ما ألنا، ومنرجع بعد الغليان منخلّيها سبع دئايئ في ناس بتخ بتحب تخلّيها أكتر لأن بتحبّا ناشفة وفي ناس بتحطّا أئل بتحبّا برشت، هلّأ الزغار إذا أكلوها للبيضة وهيّ ناشفة كتير. بيتشردئوا فيها فا ما بي حبّوا، الكبار- نحن الكبار منحبّا شوي طريّة شوي برشت بي كفّينا سبع دقايق بعد- إلغا- بعد الغليان وهيك بتصير البيضة جاهزة للأكل.